Ɔhaw kɛsekɛse a siisia a wiadze afa- a- afanan nyinaa <noise> rehyia eyɛ akokooko. Dɛm ntokwa yi ama ahokyer nadze <noise> aba aman bebree mu. Ndɛ na ɔman yi nye ɔman yi rekyea wodzi esi wɔdze esi enyi. Ɔba dɛm a ndubɔn nadze wɔtotow ne nyinara bi resɛesɛe hɛn nsuba nsuba, bi resɛesɛe hɛn ndwuma, rokumkum nkorɔfo, wobubu adan, wɔresɛe ɔman nankasa a na wiadze nyinara. Aman a nkyɛ wotumi kra ndzɛma fi hɔ nyinaa beebi fofor nyinara ndɛ dɛm <noise> akoakoakoko yi ama dɛm ade ne nyinaa no tun etwa a ntsi mususu dɛ akoakoko ntokwa akɛse ɔkokɔdo <noise> n' ɔno nye wiadze ne haw kɛsekɛse ndɛ mber yi.